Agancoo cɛnɛnɛ kɔ ndrɔ kucɔ a sapluu kɔ laa grɔ itrɔ munɔ ko landrɔ ncoo sapluu muza kɔ kɛ domi ishishe kɔ alo ribu la nɛ adɔ nga kɔ langɔɔ gru nɛ wa, igrɔ didra zan sapluu na anza gɔ ishishe bɛ ribli wɔ ma ama nkɔ sapluu dubɔ agɔ ishishe kɔ adrɛ ribli la nɛ gɔɔ bɛ wa itrɔ mada muzwa kɔ kɛ itrɔ wɔ kɔ ɔnjɛ ribli nɛ nkɔ ɔma sapluu kɔ ɔgru munɔ na anda dzi ma ɔma lɛlɛ didra kɔ ɔshɔ ko lokɔ ɔma ɔɛ kɔ ɔma itrɔ jɛ ko si pa nzani har kɔ nwala akpo adadi zɔrɔ agaloma Ama nkɔ ɔma sapluu kɔ ɔ ma shi munɔ ko gru tɔ nɔ ishishe kɔ alo lukpɛ itrɔ nɛ andzi ba wa wato muzwa a sapluu nɛ adɔ lɛɛ wa nbli jijili na kuma muzɔ wa a sapluu nɛ ishishe kɔ alo ribli wɔ nɛnkɔ ɔ ma jɛn shosho kɔ ɔma shiribli wɔ angɔ oshishe kɔ alo lata ribli wɔ nɛ angɔɔ gu ba anjɛ ribli wɔ ni fafaka wɔ nza nkpɛ ni mlu mumlu lo anza kpɛ ni ribli wɔ muna ribli wɔ anɔ fafa ka kɔ ɔzɔrɔ kongisi ipɛrɛ nɛ gakina itrɔ wɔ mada nkɔ itrɔ wɔ shishe kɔ ɔmajɛ ncɛlɛ tɔ wɔ zɔrɔ gɔ itrɔ wɔ gɔɔ brɔ kɛnɛ na ama nkɔ ɔma sapluu ma shi munɔ angɔ itrɔ wɔ gru sasa kuma ice kɔ ɔna. Bano kɔ iwɔ dɔ nyɛ saba wɔso ishishe ma amma nkɔ ɔgro itrvɔ ɔsɔ sapluu na kosi gru kovsi kovsi itrɔ wɔ azɔrɔ pini kɔ ajɛ wɔ kplɔ nyɛ ishise ama wɔ dɔ grɔ ɔsɔ sapluu wɔn dzi sesere icɛ kɔ ɔna banta kɔ nyɛ nɛ ayuwɔ ribli rugba gɔnɔ zuuzwa saplun a du lɛɛ wa nkɔ aza ɔsɔ sapluu na shishi la lan kplɔ la minyɛ ishishewa ko ɔsi ni nyɛ iganyɛ lubɔ kɔ aza ɔsɔ sapluu na wɔ shishishe wa ama nkɔ sapluu dubɔ kɔ wɔ du na kutuma munɔ wɔ ni s- sesere kowini avisina